دراسة الاقتصاد والمالية شي مهم. لانها تعطيك فهم عميق لكيفية ادارة المال وكيفية اتخاذ قرارات اقتصادية. سواء على مستوى الفرد او الدولة. هالمجال يعلمك كيف تدير ميزانيتك الشخصية? وتستثمر اموالك بشكل صحيح. وتفهم الاقتصادية اللي تأثر على حياتك اليومية مثل التضخم والبطالة والاسواق المالية.